Cume sause l'uma la maioneze, pöi l'uma ël bagnèt vert, l'uma ël bagnèt rus ch'al e ancura pi bun, pöi l'uma ël ketchup, përché l'uma co lon li, l'uma la salsa barbecue, pöi l'uma la tartare e pöi la salsa berneze e la sausa cun ël tun